Jarinjo capia punanaresse i ianna inae parakai'i raco carana. Jari, cara pertamanya injo, wotek mulai ki batturi pakanrena, jari injo capia na na <hesitation> iseng tong kogitte ni paata, mulai batu caddi injo, ri rawai'i, ri pakandre, <hesitation> ri painungi, <hesitation> ri saposapui, retoddo, ritual-ritualnya injo. Punna, nganu ki <hesitation> parake capi. Jarinjo punna ritualnya injo, punna parekai' capi, injo mulai ngase tudu'na, ka'murunna, poti'na, <hesitation> nuru ruhu haji haji mentodo, jarinjo rasaiya, naratong injo na capia, no kagitte mintong pata. Jari <hesitation> anuna tong injo capia to <hesitation> mulai batturi <hesitation> pomantanganna, ka punanaing tu shang laboko injo yentu na koa weneng ki wana pata. Nekei anuku, jari <hesitation> nu toddo puna pakanre, reco carana. Ta tala sembareng intu' <hesitation> wate toto pakanre capi, rete rete ritualna. Jari tala backule ki batu' ri boko batu ri dalekang co pakanre capi. <hesitation> biasa ni tawwa ko te puna pakan're capi batu ri' boko i, alahua capinna, jari tagiling i capia jadi biasa <hesitation> meja patah <hesitation> ta lari nu capinna. Ka <hesitation> tarrese i rasa i capia. Jari retto'i tala maik to tala baju rekinna capia. <hesitation> jarina <hesitation> ara i tawwaru karna dire to capia, punjo' todo talakulle ji to baju, supa <hesitation> ya pinjo na nara'i tawwa. Jadi <naise> <hesitation> ra saya ji ntu battu puna cape, anu rasa ji na ya isse. Poko injo punna capi. Jari punna rare'la lukk'e punna capia, <hesitation> la ciri <hesitation> ngampu, <hesitation> jallo. Katalla teni apatanna <hesitation> pasuli faturi fa raya, jari pokonyo injo. Anunna <hesitation> pandaganya, kepara i capi intu tugunana na riya ntoro, ri pasera setor capia.